penguman ya' be'un tiga na penguman kuak burak uban mabuk na be' sukat tai ti uma be' sukat tai pegayeng' be' sukat tai na'uk ina ca barang ya' be'un tiga nasa udip ka daya

klinik klinik mesti un sekula sekula mesti un singget singget lepo yak bio yak kapan kelunan mudip idi ukat maju kuak ngan adel uma dulu kak daya. pelita mesti peteneng mudip rakyat rakyat yak mudip jok cin pasen.

<noise> un dalem kimet ke selem selem kulo ngan anak anak ke ake kelo ida um sukat ngan kerja da sukat ngan sekula da ina ia' pengelok ke ngan anak ke. bok na ida senang mudip bok na ida sukat mudip ka'ang ngan dulu bareng na ina na ia' pah ina na ia' pengelo ake selem selem. na uko lu ida alek alek ale ida ngaseng ida belajan ngaseng ida sekula ngaseng ida ngan kerja da

um kala asen dulu cin na’a dulu main wat jawat ngan um pepabat ti petak um a- ti asing um pertanding asing pertanding alut

pengalai ilu maong dalem bank dalem dalem um secara yak un interest ka ataupun ilu beli unit trust ka ilu beli ASB ka ataupun ilu melabur beli mas ka ina na yak paling tiga

nyat lesau be'un gayeng mading atau gaye- projek mading ya' ake lepa ti. tapi ake ben ben ake kerja ngan dulu amik amik tai kerja ngan dulu ti projek dulu ti ART.

Ilu selum kalau ta’an sengganak ilu ataupun ae ae dalem pengudip ilu kadep ilu ka tuyang ilu yang berjaya yak tiga udip yak sehat yak sukat mejung ilu selepek. Ina lah ca perkara yak ilu selum kimet puji Tuhan ban ukat mudip ka’ang dulu.

uban isen yak bio ale ake belajen le- lepa belajan cen sekula ina na ti isiu urang putek ba’an dulu re. tai belajen isiu urang putek tai belajen isiu um bahasa Malaysia ba’an de re. na un pa ilu sukat tai pekelet ngan dulu re na tai na ilu belajen da- lau isiu dulu diak ca ina na ke tai le abe bamba ke tai le abe sekula tai abe ke tai lu un kerja. tai na ilu kerja re ban ilu belajen ina na ukok ke sukat belajen tei alak edei kulo ngajan ba- isiu urang putek kak sekula ake tai ngajan di na ban ke lepa belajen na cen sekula ina na bio penisen ilu

pengetiga ilu peketo muek ujok di ujok le be'un jameng bok lu penco tei man anak le ka ataupun ilu tai uman ka ilu mesti selalu ilu mesti peketo muek ujok le di le um di le buek

teknologi um kuak transportation ilu ukat tai paso cen ca lepo ngan ca lepo ataupun ilu ukat pisu ka'ang ilu kuak talipun ina paling tiga la senang la'a laju la'a ilu pisiu ka'ang ilu lok

um ina na ilu ti se re ye e pakai singget dalem udip ilu singget tau ilu pakai ne yak pekina peteneng udip ilu inu yak tiga inu yak teneng inu yak inu yak ilu perlu bayak. na na ukok lu singget singget tau ilu ikut yak AI na dalem udip lu. buk ya teneng tai bayak kanan yak teneng be’un tai salak cin kanan udip. ina na ukok lu perlu ti pekina.

ina memang ilu biasa lah ilu pakai teknologi. buk ilu pakai Digi ilu tambah ilu bayan online. perkara yak paling senang keto keto nakini ilu pakai online payment online banking.

Ake be' tesen inu ya' tindan nang kenyah ya' ini oban ce' lepo tau tapi bok um adat mik tai lep um boka adat me dia' tai puke cung lepo da ca tai ke lepo da ca, amik nak tawek na ngan gong. Kina da dulu cen na'a, bene teneng be' tisen la

um yak ading ading yak ti na ina na ia’ bada dulu buk ia’ menang menang undi dalem lepo me un na ia’ matet sin ban na berjanji buk ya menang undi ba nai na ia’ nggin ini nggin ina nai ti um inu uban ilu re ti janan uyan uma yak inu yak ia’ janji nai ne ya u inu uyan ba’an ilu nai bada inu yak lepa ia’ janji ngan lu re ya ti re. ina ina buk ia’ edei na.

be’un uban ke menjam lagu ngan menjam sagak tuak. muzik yak atek lan yak menjam lan be’un pa yak ilu menjam mung uban ilu um be’un belajan sio o ta’en

un ake tai masat na’at banget banget yak bio tiga layan ne dema edei ta- tepa lu na’at kak sada te. pe- sungai se re tiga siget tai aloi ilu ta’an pena’at ce tiga tiga tekak tawai le na’at sidi ne.

memang ilu sukan dalem peng dalam sukaneka paling tiga beramai ilu sukat manyi nyukong ngan ukat pemung ngan dulu dulu diak ca ngan semangat kesukanan ina paling tiga

um dalem kaduk kaduk sukan ne ake keluk naat sukan edai main main bola keranjang main basketball mencai nak li amik malai ti ina tekuk ik suka kek main basketball na ake main ke cen ee rek main basketball selalu ikut dulu tai um yok sek tai lawan cen ca sekula ngan ca sekula ina nekek main basketball cen naak ben jek suka ben jek kelo' um kelo' alik te pe aki naat main abek baya' ini abik tau ini pe ake kelok naat du du maan basketball ban ee keluk ale pe sik aki main ini ina ben cen na'a.

memang ca perkara yak tiga uban keto barang ilu kak pita dalem AI un pa yak ja’at lah uban ilu terlalu um miko ida dalem AI utek ilu pa lepah nepelum ale. un tiga un ja’at lah.

artis ia' um ake ti kelo ta'an neng ilu Kenyah artis mpe Ngau Ngau Mathew Ngau. um tukeng ia' um ban ia' tukeng ti sampe tapi buk dulu diak ca tukang ia' tukeng ti um diak ca ko ba'an ia' engineer ini ca na'an lah.

Aak un awang tau ini , ujan putung tau cin nemban nai abe taup ini , aro ya ujan kediut-kediut , ujan imak ujan imak. Nai pa ya kasam nai pa ya kediut la'a, basak ilou tuak , mendem awang , mendem mendem awang, ujan imak , putung tau, tau ini , ini na layan tau awang yak gerimis pa ina.

dalem kimet ke AI ni uban ia’ be’un ca kelunan ini pakai computer pakai utek lepa un set mung mung. memang dalem te- udip ma- moden nakini perlu ale uban ban na ida lepa set dalem senang pita iri inu pengelo ilu

um un kala ya' anak ya' lepo mik ti cen na'a mik selalu tai main edai be'un ke' tisen un re menat menat edai pak pinang ti alut pak pinang tai ne ca osa madung ketung re' tai na ca usa menat e un tepalai mik pasa alut pakai pak pinang na ya' kala mik salu ti. un tepalai re' tai inu ba'an ilu de tai main idai re inu taket taket antu ba'an da taket bali dai ya daduk ya langkau dedai re. um masat masat ina pepasa ngena pe mik cen na'a ya' anak-anak cen na'a ina ya' badu le dalem lepo le.

nakini be'un kuak cin na'a cin na'a dulu madung dulu latak dulu ia' demanai ngening lau dulu latak pisiu nekini lepa ban lepa mpau sekula atek maan lan nge- ngening lau pengela- pengelatak cin lepo um nak nasihat nakini

Tung ubi ban tung ubi na ilu selalu mula ilu kuman tung ia’ ilu kuman ubi ia’. Ina ia’ penguman ia’ cin ilu i’ut ia’ ilu selalu ta’an ilu senang mula singget singgrt uma mesti un tung ubi.

un ia’ selem selem dalem kimet ke kulo asat selai ia’ ia ake kelo kelo ketai tai ka inu ngadan ia’ re tai kak Jerusalem tai kak iu tai kak um ia’ kumbi kumbi ia’ kok pengudip Tuhan Jesus cin na’a pa ina kulo tai na’at te mpin yak na’at la na . Na na ia’ ame kelo kelo ke tai na kulo kelo tai kak Jerusalem tai na’at kumbi ukok edei lu cin na’a. Na na ia’ selem selem tekak dalem kimet ia’ tei le peselai kina tai ka Jerusalem tai kak Nazareth kumbi ukok um ina bah le.

memang kawang amin paling tiga uban ilu kado kerja sukat ti uban ca cara yak atek sehat pakai ilu tai masat ta’an kawang kerja kak awang paling tiga ngan lebih sehat la’a lah

tubo sendiri oban ilu independent lepa berdikari sendiri be'un ek jagak aek keluk nganak tubo diak nganak sadu bo' un hospital un klinik tai kek klinik bo' be'un cen na'a ilu nganak tengen.

Dalem kimet cek tiga na ilou ti peresak na anak dumit idi na idai nai biok oo ida menjam pekimet nga amai ilou uban cin ida dumit lepa sukat pekalai ida cin dumit ti ida tiga pa par ida biok, menjam pa ida

um pasen tuk adet ini kado yak be’un an perinta be’un peteneng lan na. pasen tuk um ilu pilek tua kampung pe kampung lepo sepatutnya kelunan lepo yak milek idai ida yak nggin ida mudip dalem lepo be patut pa pelita yak bayak yak milek na ya ukok le kawah ina yak nak kimet ilu kawa. ban um un pa da pilek pa re le pa ida be tisen dulu yak kak lepo dulu yak lepo kak yak tisen ek yak patut nggin ida ek yak sukat nakini mudip yak malai nggin ida mudip yak makang kina kulo.

mula jelai pengalai me cin na’a atau sio i’ut mula jelai um kak tai ala lepa ngebuak ilu tai ala tengen. buk yak paling senang lah jelai.

um ini memang akan tulong leto leto ka lepo bok un kemudahan pinjaman i'ut pakai ida ka ti ca kemajuan untuk ala ligit pakai belanja belanja leto leto kedaya

mencam ye ading de ilu keluk ko oban belajan gem lori ke gem lipan gem barang barang kek ti keja kuak cinso ka mutu ka ina paling tiga kuak liya laki suka ti.

<noise> ilu tisen kumbin da ti ina dalem salem uman uman lepah ida ina bayak pembayaran tai pakai alui dalem negara ilu un ca na'a ilu pakai pembayaran bo lu pa tai bayan bil idai ilu bayan sungai bayan luten bayan inu baan dulu re internet lu re. na na dulu cen na'a tai ne ilu pejale bayak ia' be na lu tai pejale la'a ban sukat ti cen uma pa ilu bayan na sukat senang ilu ti bayan bek lu mateng kado alek baris pejale sukat ilu ti cen uma pakai talipon dulu pakai komputer na dulu ti cen bayak bayak ni

selamat yak bi'u amek dalem um amek pengamek panak um dalem ilu ke' daya te petakau ngan ngala bok petakau ni ya ne pempet anak ne pempet ina ilu akan petakau ilu sanget biu' biu' lepa ina nai kene biu' keriut na ilu ngalang ya ila ti ngadan kedua ya pakai selamat ya biu' biu'.

Memang lah ilu manyi uban un ca kemudahan yak ilu ukat pakai yak ilu kak pisiu ngan sengganak sengganak ilu ngan tuyang ilu yak jok memang ilu manyi lah uban senang be’un tusa pita be kuak cin na’a

memang ilu ja’at kimet lah un pa bamba kimet ban ilu tisen awang lepa tasak um kayu lepa mu’o sungai tei bio kado uma uma nembam kampung kampung lepo lepo tenggelam selalu um tai nembam

dulu ilu kak laya te kumbin di sek tulung kelunan diak sutok ilu nak ca sumpang ba’a me ida. buk le un alak babui alak atuk ilu ilu petulat me ida. ilu un kediut ka ilu petulat mung.

sekula memang tusa la uban ilu perlu belajan perlu um ligit bo' le tai sekula empau perlu meli ke pasen bok lok teknologi ya' tiga. memang sekula ya' paling ma'an la ba'at tekak.

um ake kelo edei peniga peketo muek ujo. lu tiga ale muek ujo na bersih inu inu ilu uman mesti ilu gusok ujok lu na awak bersih men takut un edei yak mano ujok aro un tepalai an ni ilu talan ilu man bah me ilu alak tei bo lu tei ke pak lu ne un tepalai lu be’un nawai bah be’un lu tisen tei man pak man tung lu na na ke tei yak ja’at yak pano di na tei penyakit ngan tuk na penyakit neng penyakit neng ukok lu tiga liwai te mesti ilu gusok ujok lu usok peketo busok ujok muek ujok ban ujok ni kado an ilu uman pejagak le tai man yak tidi kulo kok lu pesuk kuak yak

dalem pemuyan perinta peteneng il- ame kadaya ni janan ia’ um be be’un melai sukat un kumbin tuk le ti pengudip ilu janan ja nan ia’ atek um ilu perlu ale kedaya te ia’ atek ilu guna ale tei ka daya te janan

ini kesihatan ilu usa ilu utek ilu mesti positif mesti ilu jagak keto keto inu ilu kuman inu ia' gayeng ilu singget tau ngan keselamatan ilu mudip ina atek penting lan

pengeluk ya' ake keluk teknologi ti me ake, ya' sukat ti ligit kaduk pe ti ligit kaduk. um inu ngadan ya, ya' ilu invest ko' ba'an anun anun aluk de. um ilu maung maung um keriut tapi ilu sokat kaduk dalem um dalem masa ya' tertentu.

langin silem layan uban mendem uban kelo ujan ban tiga ban awang lepa kelo tai taup kelo tai u bayu kilet kem ja’at awang ba’an ilu

dau ina na atek atek bio lan ilu mesti si- maong palai sin lu singget bulan mesti ilu maong palai sin ilu ban ca edei te- ca ukok lu tai pemung ngan ca na’an ukok pa ilu nak ukok lu belajak lu singget tau ca na’an ukok ukok lu um maong pakai sagak jagak ilu sio sakit edei kado jagak ilu kelunan ni kulo. ukok lu maong palai ke ca jagak inu inu bacak ilu yak pejen pejen um ilu perlu un sin lu be’un lu tai pita kini kina. un yak lu kuman cen na’an pa ilu maong ilu petengen petengen kulo tengen pukok pakai lu bayan um bil tengen pukok lu bayan um lu beli ukok ilu beli penguman me ilu cen na’an pa ukok lu beli. um kok lu maong pakai lu jagak udip lu. na yak atek lan na mesti un ina.

Ame akan tai mutu duktun buk kedaya buk kaba na duktun ilu tai tekak klinik ka um ilu tai mutu nyat tabat kak klinik tai jumpa duktun terisa tapek buk kedaya te kumbin tuk

pengalai siuk un bua' alim un bua' um ilu salu ti asing ilu main papanak asing oban ca ina luk barang ya' ilu ukat alak ilu ke pita a'ang ilu bo' alak alim luang alim main

be'un kuak um be'un be'un kuak gayak kelunan diak um diak bio' udip ngan ei'ut udip pakai teknologi ban a- amik diak bio' be' mik tisen inu ya' um dau isiu dalem komputer ta palai

um edei barang ca barang hiasan anun ke yak atek ake kelo ta’an ina na ta’a. talan kumbin layan ta’a na na ake kelo ale layan ta’a na. bulen pa layak na un pa tepalai ta’a na kulo kado puyan pa ta’a ne. un pa ta’a ilu ti pakai bute un pa ta’a ilu ti pakai inu ba’an da re labuci yak mayeng ma’ang ma’ang di di re kulo. un pa bayak ni re an ilu jahit lepa ina un pa palai ida ti pakai um kain kuak ina kado masem dulu ti baya ni yak bulen bulen lok. cin na’a ta’a ca lok na’an bayak dulu ti. masem masem ilu ti boleh ilu ti kumbin layan na. tapek yak atek tiga ia’ ta’a yak un udok un udok burit udok ina ya atek gap ale. ina yak ake kelo ale ta’an na magat ale tiga ale layan.

Memang ilu beli cake beli kuih um menggin sengganak sengganak ilu pemung kuman pesak penguman yak mei yak tiga ban ilu kelo bada peniga kimet ilu.

Serita yak ake kelo ale ta’an dalem serita TV um ina na drama. Drama drama dulu cen na’a drama Cina ngan drama Korea ban jalan serita ia’ be’un ia’ ganad ale. Be’un ia’ um ti ilu takut kimet.

awang ukok me mudip ni tiga uban be’un um ribut taufan be’un typhoon be’un um malapetaka ia’ tau ia’ ja’at be’un ia’ teruk kuak negara diak ca lah.

Kini buk ilu jupak duktun antara ilu tai kak klinik ataupun ilu tai ke hospital bio. Buk ilu un ligit ukat tai kak duktun luan ban ilu tai kak duktun ilu perlu bayan buk ilu be’un ligit perlu ilu tai kak hospital biasa ngena majok lah.

um dalem kaduk kaduk seni ne kulu seni ya' ake atek keluk ya ne seni tarian ban ek keluk menari <laughs> lok menari re keluk be' pe ake malai menari pe malai sagak beng na seni tari sagak sagak be' pe lu malai sagak malai pe lu engkin dulu cuk dulu bayak ni kaduk guna sagak ni sagak inu ka sagak datun ka sagak inu putung ka ina kaduk masem na ilu ti ne ina na ake keluk keluk na seni seni tari ban da na ban aluk re atek tiga kaduk kreati edai ilu suak ina na ilu tai na ilu badak ta'a ilu na na re

ake petubo usa ngan pengagat ke um ilu ilu bi- ilu biko inu ia' bayak ia' tiga bak ban nu uman diak tiga um ayen ti ja ja'at ayen ngimet ia' ja'at um ti ja teneng tuak pemung ngan dulu diak tiga kimet

perlu jagak penguman lubun satu. perlu exercise perlu medep kado sungai yak buek penguman penguman yak tiga perlu sukup luro um perlu un utek yak positif ngan bersemangat lah na paling penting

bunga raya la an ilu ta’an bunga raya kembi kembi kak janan un kini kina uban bunga raya na bunga kebangsaan senang ilu ta’an kata janan keto na’an jenis bunga raya ilu kak tisen kuning bala biru

dalau ilu bu'au mesti un ca be uban inu ilu bu'au. uban tanak na be'un tiga uban uma lepa be'un tiga la'ap ia' selamat ataupun pelita cuk ilu bu'au uban ida kelo ti ukok mading kuak dam kah perlu cuk bu'au taupun salu nembam kah

boka ek naat sik soalan iu tua tua pemung pekatuk ni buk ko ba'an ame ka kedaya te dulu diak latak ngeli- kelimpun ame diak um diak dumit ngan anak anak da dumit ida akan pekatuk ame kumbin ti ia' tiga ayen ti diak ja'at ida akan pemung ame

um buk tu'a tu'a ni pekatuk anak ina ca tulong <noise> tu'a tu'a are layan tu'a pekatok anak na petutui na ngan guru ra kulo guru rai ida rek buk guru ra ngajan anak cin sekula tu'a da tulong ngajan ida la'a menjem um petutui awak da lebih menawai nawai inu ia' an guru ngajan inu an guru ti um tu'a ra pekalai ida cin uma la'a pekina ia'

Bup sebayang se re bup belian sebayang un lepo me un uma nebayam ngan yak biasa ilu tisen cin i’ut ban lu biasa belian lagu Kenyah.

layan sekula kak lepo me na beng kelo kapek le sek edai ya uma e. anak anak sekula pe um terutama ida Penan beng be’un tai sekula uban nu si na be tisen

surat beranak IC kad badan passport. ngan su- surat ia' penting ia' ilu perlu nggin pasen tuk ida ilu lah identiti ilu memang perlu nggin

pula ngan bunga ia' ake ta'an minggu ni be'un me pa ulek cin opis be'un pula. nai ulek cin pula ja na'an kayu inu sidi na. be tisen inu ngadan kayu di na. bunga ka pasu pa un um lidah buaya un la be tisen inu ngadan na neng Kenyah.

Selalu kak pasen pasen bio memang senang la un talian. Tai ilu metit kedaya buk un sukat alak line lepa tiga lan ne na. Buk un edei pugu na buk be’un re ida atek tusa lan.

di selum ale te ake ngan sengganak ke kulo ban da sukat nggin mudip sukat mudip ngan dulu sukat ti ini ti ina ngan dulu pekuak ngan dulu. un dulu sukat ti kerja ini sukat pa ida ti pa ina na le selum le ta’an ida ban da teneng udip da. buk na teneng layan udip da ban da tiga ngan um anak leto da ina na ilu selum ta’an ida kelo na ilu ta’an yak pekina. be’un ilu kelo ta’an dulu kucar kacir ban dulu ina na ukok lu selum ilu ta’an anak sengganak lu um seken sadin lu um ngan kadep lu teneng lok mudip ngan dulu tiga un sa’e un kimet ngan dulu peteneng dulu peteneng udip lepo main na selum na buk sengganak lu sukat ti yak pekina na kulo.

katuk ke me tuyang ke na um nai na iko ulek. nai na’at sengganak ko nai na’at pade ko na’at wek ngan amai o. ida pe um kelo ta’an iko. ayen ngimet dia- diak te- diak be’un tiga

tabat medep tung bung ban na tabat sakit batek ataupun ungai s- um udu selingan ban dulu cin na’a selalu sakit batek ataupun ano pa’a yak paling tiga sio ilu sakit batek

ya' mik biasa ek edai mik telu be'un ya' amik ti, tai ne mik telu, mik tai engkin du sembayang, engkin dulu kuman ke amin pakai lu nandak nandak tau pempet lu. tau pempet ke' ce' na engkin dulu kuman, engkin dulu sembahyang ya' atek lan e kulu ilu engkin dulu sembayang ke amin awak lu ti bes edai ne terima kasih pe me Tuhan. Tuhan lepa nak ilu udip ja daduk sampai abik tau ya' pempet ya' ya' ina.

isiu ini isiu ilu cen kenai le pempet be' tusa bela be' tusa pekalai isiu ini. kenai le tisen pisiu we ngan amai re lepa pisiu kina ilu. tapi ko' ba'an isiu aluk isiu da ca ilu cen sekula ilu pekalai ia ngan lepa le kerja ketai le pekalai e.

sukat menat tali pengalai dulu ti kedaya pesalut atek tiga uban kado dulu kan ke sungai uban keramaian na ilu mudip memang ina yak paling kado lah yak ilu ta’an kedaya pesalut.

neh kaduk alik layan awang tai pekaliu dalem tanak ilu nakini. un cena'a sepatutnya tai um be'un ojan na nakini odai ojan putung tau na putung tau un cena'a sepatutnya be'un ojan ina na te palai peketo balik lepa tau ujan awang na ukok kadang un pe ia pekaliu ta layan e cen tecap uman ya' lepa re ni un ne tau pana mu kuma ne ia pana na atek pana alik alik cena'an te tekak pana inu ba'an ilu re taen kuak lau kuak ba'an edai ru ke ku nang anit lu beng metan na tekak pana pina memang un da na.

nyat lesau abe ke tisen inu ngadan bituen ina bek pa un amo un pa diak latak cin na'a bada me ilu tapi bek tisen inu ngadan bituen ina

Ya ilu sukat teselai ka lepo lepo negeri negeri ka negara negara tiga layak na ilu tisen kumbin pengudip ilu ilu tisen kumbin deka' menghargai udip ilu ya un dakini.

singget bulan ilu akan ti maong um tai kak amanah saham. um singget bulan ilu mesti nak sin kak dalem saham. ayen alak alak pekalai.

cin na’a sio sekula paling be’un kelo lah matematik. ban ma’an tekak ti yak peca pecap kado ale abe nekini pa yak simple matematik lah paling ilu kat ti.

bo ilu pisiu dalem b- bahasa diak ca tisen la ilu bituen na bulan ngan mata tau na ilu tisen. un diak ca na dalam bahasa diak ca la’a isen te ilu inu la’a ban limited pa isiu ilu ni.

buk kelunan yak menang neng undi na ti gayeng ya ya akan nggin du- menggin lepo tai meeting tai um tai pemung idi ia’ bada inu yak um inu yak a- ilu akan ke ti lepa ina. tapek lepa ya undi selamat ia’ ilu akan pemung mana ba’an me.

um kaduk penega tai ilu pakai teknologi ini un pe penega un te pe jaat penega rek ilu sokat ku baan re ku baan sukan sukma ne kini un le dulu du naat ilu main main cen cuk ta ilu denga ilu sokat cen cuk ina yek peniga sukat ilu pakai telepon okat ilu nyat putu denga senganak u dek cuk tuyang le ye cuk tapi un pengejaat le rek na un tepe pengejaat re pe kaduk pengejat um kaduk yek ida pementung tu inu inu un dek tiga un dek jaat te pengejaat te re ilu pakai teknologi ine rek dek en ilu malai balu' pakai komputer ne oban ja ne un ilu type type iti di na rek un ilu malai pekimet terutama sekali di ngine ngadan inu ri pe bok ilu ti ejaan inah enta ne ilu nawai spelling jine.

kalau bule ilu ka ti ca sekula ia’ mengajar anak anak kumbin mudip cara mudip tengen cara ilu berdikari ina atek tiga lan uban edi ida ukat mudip tengen sio tu’a ida lepa be’un

suti ya' ake keluk ale na na suti Sarawak Day, ban ilu sukat ti inu ya' ilu kelok la.

Suwi tebengang lah yak paling bio lepa ilu ta’an suwi yak madang jarang pa ilu ta’an kak tanak ni buk lepah kelo pupus. Pelaki pa ca un.

inu yak ilu ke ti di le mudip peketo uma magat ilu ti tai pekalai tai ko ba'an dau um alok de tei exercise uman diak berkhasiat uman diak tiga inu uman diak ja'at

ina memang ilu perlu maong sin takut ilu sakit un tusa ka’ang ilu memang ilu perlu jimat jimat lah pinat pinat sin ilu singget tau.

dai ia’ ida dageng ia’ atek tiga ia’ perlu un ka lepo ilu kulo na ti idai ne kebun sayur kebun leta kebun ti inu re ti ujau buin yap ne ilu pelihara ban ina an ilu kon- sendiri kuman kulo te tematu ka lepo ina ina na ia ’ pakai ilu tambah edai ilu pakai ilu mepo pa edei pengudip lu sukat pa ia’ mudip lu be lu penat be’un mateng tai beli buk lu un leta buk lu pesak edei ina. Mula leta dulu un mudip yap uleh na ilu matai yap nak alem kuman. Ti buin pa edei re pateng ti pita buin kembi ke cuk pasen edei buk un ilu lepo un ia’ sama na re buleh na ilu juan ka pasen pah ina ia’ atek la’a na ilu ka lepo. ina na ia’ atek tiga lan ilu ti kebun ilu mula ilu ti edei pudip buin ne pudip yap na pah edei perlu bayak ni boleh pe ilu ti bawang atuk ina.

memang singget tau ilu pakai talifon. kalau boleh singget si’an pa ina uban ilu kira ilu keto barang ilu pakai talifon. ilu ti business pakai talifon. ilu pisiu ngan tuyang pakai telefon. ilu pecat barang pakai telefon. ilu na’at jam pakai telefon.

dalem tekak ke dua dua un un pa jakak le kelo tei ke awang ban da kelo alak um bayu yak sengim bayu yak tiga tekak da. lepa ina un pa tekak le kelo nai ke amin la’a ban le kelo pemung ngan um ngan wek ngan amai le ngan sengganak le ngan anak le ngan laki le

yak paling tiga ilu be’un tusa tai pejalei kak bank ilu ukat ti bank transfer ilu kak ngatu sin senang. pejo sukat ala sin be’un kuak cin na’a ilu pakai kereta tai kak bank pejalei pa la’a ngan bahaya pa dulu ngelau ilu ne- nekup sin ilu

kumbin pa ilu ti ya ban ida bank dini ba’an dulu re buk lu edei re buk lu majo be’un tai be’un inu ba’an ilu re maong sin tai ala sin be’un inu um record kina patut ida bada me ilu ayen mateng ilu yak ti edai ida tai singget liwai tai ban lepo ni jok lepo ni be’un bank kak nyeng kak lepo jok bank ni ida perlu berhubung selalu perlu bada kuma lepo ataupun ida boleh tai ke lepo bah tai kak lepo bada ngan lepo kumbin tuk puyan um bada lepo pa ina

tai nyatong kak sungai paling tiga la ban kado sungai yak buek sungai sengim. nyatong kak swimming pool cin na’an ina ban kado chlorine kina kak sungai paling tiga ulek kedaya.

dalem kimet ce' bok tiga bok le kuak kimet ilu ti ca syarikat kuak kuak le me um kuak kuak le um kuak kuak le nak ca liap sin u' pakai le petubo pakai le pakai le masat kidi e.

selalu dulu undi kak ukok me de tai meti kedaya ngelimbun um ca dua telu lepo yak nyeng kata ngan pemung undi ba lepo lepo yak kapan un lepo yak kedi’ut um kongsi lah

Selalu ilu pesak penguman beli kuih sebayang menggin tuyang tuyang pemanak ilu nai pemung kejaie pemung kuman ngan da da ca uban ia’ tiga sengela neng udio ilu.

um muzik yak ake atek kelo ngena’an lau ina na muzik edei kulo muzik ilu Kenyah sampe lau tuyau sampe lau tuyau jatung lutang ina ban katung lutang. na na ia’ kulo lau dulu metit ina atek tiga ale muzik sampe na atek un sampe ni kulo un kado yak ti sampe na. sampe sagak leto sagak laki sagak kayo sagak datun julud sagak jatung lupa. tau muzik ina lah main kulo kenaan di na ban na inu ba’an ilu re taen beng denak le lau re na tiga tekak utek le denak na kenaan le tuyau sampe.

Sengganak ke ia’ peteneng udip ke ia’ s- ia’ kado ale um pekatuk ake kumbin ia’ tiga neng udip kumbin ia’ teneng ilu bayak. Ia’ yak ba- kado dalem gu- um guru ke cin na’a pun un pekatuk kuak ina.

warna pengelo ke warna hijau ban hijau na tanda ca pengudip yak tiga hijau kuak dalau bayi kuak hutan ca tanda evergreen.

um banget memang magat um leting kak sungai da ukok yak un leng kuak dam nggin tiga ban ilu su- um sukat ti business sukat ti ca um pengudip yak tiga me lepo yak mudip kina

di lan ale ina. be’un kuak layan dulu yak latak udip ni guna teknologi cen o de anak anak bayak na. un na me latak mudip ni kulu te na’at gayak pa me men teknologi be’un inu re. ba’an contoh e kulu na re talipon. nyi are me malai pakai talipon yak masem masem ina na kuak ina un bada sukat menuyau pakai ame talipon pakai me tutuk ngena ngan ca ca na na yah ne na un dulu diak latak. un pa anak bayak na re kado ale ina un YouTube pa ina masem masem memang un kado ale ida yak um gayak yak be’un kuak